لو في كتب عندي واجد عددهن كبير ننظمهن بشكل كيف ما أنا نحب يعني بالكتاب اللي نجرا فيه أكتر أو بالكتب اللي نبني نجراهم في المدة الجاية أو بألوانهن ولا بأحجامهن مثلا <hesitation> وخلاص نخليهم في مكان قريب يلي نبي نستخدمه وسهل إني نوصله والبقية نحطهم في الخلف.